Hanigny hitako tegna tsôhatra zao ai, sady tegna ankafiziko ein mazava oazy vary, tsy voky koa tsy vary, de ampiarahigny amina rô, de rô ake amizany maro be fa <hesitation> anisany rô tegna tiàko zao sady afaka karakaraigna am f <hesitation> omba tsotra hely zao ôtra oe laoko, juste oe <hesitation> ak-alagnao fogna le ra tokony alagna amnanji de atao frite de efa masaka.